Sɛ me "internet" nnyɛ edwuma a <hesitation> mafa m' dze a motum ayɛ nye dɛ mɔhwɛ dɛ <hesitation> mowɔ adze a wɔfrɛ no <hesitation> ebi a "data" a sɛ mohwɛ na mo-min-mowɔ bi nna atsew kɔ a ɔno ebi a mɔdwen dɛ "network" a mo"use" no hɔn na hɔn "internet" asɛe. Minnyi "data" a mɔtɔ bi na mahwɛ dɛ "internet" no bɛba a. Sɛ ammba koraa a na mehwɛ so na ofi mara ebi a efir a me"use" a nkyɛ mede bɔkɔ akɛma obi na ɔahwɛ ama m'. Na a ɛno nye adze a emi mafa m' no motum ayɛ edze aboa.